O'rtasiga haftasiga <hesitation> o'ttiz qirqga yaq- yaqin email habarlarni yuboraman. <hesitation> Shaxsiy habarlardan esa uch to'rttasini tashkil qiladi. <hesitation> O'ttiz qirq email habarlari bu <hesitation> xalqaro bo'limda ishlaganligim sababli boshqa hamkor universitetlar orasida yuboriladigan emaillarni o'z ichiga oladi.